परिवार का लोगों में ओर अपना दोस्तों में घनों अंतर होवे। अपन ज्यादातर टेम तो दोस्त के साथ में रेवा पर परिवार के साथ भी घनों टेम बितआ वा। <noise> पर सबसे ज्यादा तो दोस्त के साथ में रेबो बढ़िया लागे। क्योंकि परिवार का लोगों ने बात बताने में ओर दोस्त से बात कर भा में घनों फर्क होवे है अपन दोस्त ए तो कसी भी बात बता दा पर परिवार वाला ने सारी बातआ नि बताबा। जा तक अपन नौकरी नि लगा वहां तक अधिकतर टेम खर्च तो आपने दोस्तों के साथ में ही होवे। इसलिए दोस्तों के साथ रेबो ज्यादा बढ़िया लागे।